Kalixakgatlikutunan no ama nawana tuntsa liwat chiwani ekinan lakgapasa liwat pulaklhuwa wi liwat chino wana ekinan lakgapasa atsa nak filomeno mata pulakatun pulakatun chi ama tawila tapaxkuan winti lakgati lhawa para barbacoa nalu tse wakan tsama barbacoa para axni tu tsa chiwani untu liwan kgama taxtuyacha akatun witi tun tlawa xla wakax winti lhawa xla paxn witi lhawa xlaxtilan y chimpara wintun kgama takgalhwanan aman tu wilapa na tse tlawaparakan tsama liwat tsama consome wanikan na pulaklhuwa lhawaparakan na tlawakan xla wakax tlawakan xlapax tlawakan xlaxtilan lu kgama takgalhwanampara na lutse takgalhwanan para tin katsini kaxlawa porque lha laxtim kaxlhawakan winti na wana para tu tlak lhuwa na makaani ingradientes porque pulaklhuwa chiwani caxlhawakan tsama consome lhuwa na wana ti makakatsikgo wilakgo i kgama maxtokgoyacha na wilapa no tsama tu no wanikan mole naku kgama tsama mole nalu tse takgalhwanan para ti tu lu kana mole tlawakan Porque pulaklhuwa nawi witi nakatsi tsama tlakglhuwa na munu pus lha mole wampara xa para na kgam chonta tawilikan tsama xa arroz pus na lu lilakgatit nalu kgama ta kgalhwanan pero na wana tin tlakgtse kaxlawa xmole wi xlapaxn na xlaxtilan lukgam xlaxtilan na takgalhwanan para lu tse kaxlhawakan ulimunukan ama chiama xa caldo na wana pus na lu tse takgalhwanan y lhuw wilakgo liwat wi nawana ti ti no nawana chi ama lamanaparau lhalh lu wakg matseyiya waya nawana tsatsa tatatla lhalhla tsama wampara pere chileancho pus chiwani osu wi ti lhalh ula wapara pero lu tlak kgalhi i manteca lu grasoso kawau nalhala waparakan ti na wana lha katsini nawana xconsome eso witi akgamakgan witi lha akgamakgan i na lutse makaaniparakan tsama xukut tsina laklhawa tsama grasa ia ekinana lutse waparakan pero wilapa no chincho tu tatlawapara ama carne enchilados wanikan tsama lo kgama tsama na tse wakan segun chiwani prepararli chatim chatim chiwani xa lakgapas katsini kaslhawa. I lu tse tawilikan no para xafrijoles tawilikan xa xasalsa lu natse wakan chi ama paratse makgkatsiy para tse winti na wana para lhalh lu lakgati lhuwa wa grasa chincho wilapa ti tsa uxa makgtim para wanikani lhalh lu nawa gras pus nalak natse tsama limaktiparakan wino ti lu lakgatin tawa xa tu tlakg xa cuerito lu tamakaankan tsama axni lhawakan carnita nalu tse takgalwampara wi na wanana para ti lakati u y pulakatunu chi wani wilakgo liwat nalu kgama takgalhwanan era akatunu nawana pues para winti makgtasu xtumin pus tse makaxlawinan i akatunu na wana wilapa liwatuntu tsa na wana axni para lhalh wakutuna wix para liwan o chi wani xamaka akatun liaxchamparakan liwan na wna lu manchu liwan pus nalitakgalhchampara para wilaparakgo umo tsama liwat wanikan tsama palhm tsama lokg na lokgama tsama lokg tsama lokg para liwana ti kaxlhawa nawana en anjonjolin wanikan talhawakan natse makaanikan tsina xukut lu nawana pues Nalutse takgalghwanamparakge nawaparakgey xala katuwan nawan kumuchi xa nawana pus chimpe lu tlak lhalu chi litamakgkatsi para wix na lakgpaliparakey mi liwat i na nawaparakgey tuxa lakatuwan wilapa ama mustulut wilapa tuntse liwakan ka tu lama xalakatuwan nalutse li tamakgkatsi porque tsa chixtalaman xalakgmakgas nawana pus lhalhu lhati luxtatatla porque wakg xalak katuwan xta xtawamana xamakgtim para wintix yawa xtilan winti nawana nayawa para xpaxn lhatu mixkima para alimento para chiwani tsama cumu chincho nawana lhuwats tawi liskgalalh lakaslhawamakgo tsama latamanin y winti nawana pala na makgastakg para xpaxn parak xtilan i pus nanuntsa no laklhawanampara tsama nawana chiwani noxa listaka tsama takgalhin kumuchimpala staklh nanunts pala kgelilayan wi tu nawana tsatsa tajatat na mixkiyan para wix no nawana manchu way nana manchu u na way tuntsama tuntsatsa kimika na wana limakgastajkan atsina tlak lilakgatit tun tsa xalak katuwan lama tuntsa katuwan makgalamak. Cheama stap untu na wana wilapa wakan witi makgalama tlawa xlakgchalix tlawa para talakgon chiwani nalu kgama takgalhwnan para wix makgas tiw lha lhatu manchu para tsa xatatsil tu wapat chiama minchik nawan pus nali takgalhchaan i wino liwat tsama tu no nawana tse kaxlawakan tu tsa xala katuwan wilapa tsama na lutse tawakan wanikan tsama nopal lamapa na katuwan na lutse litatakgalhwanan i lhuwa tuntse lama xalak katuwan para wix na lakgatiy i na makagalay chiama para tsama puxkak waniparakan nalu tse tawaparakan e chiama kin chaukan maski witsa liwat kuesa tamakgami na nunts tamakgami tsama chiwani wilkgo tsama pulakatunu tachanan tu makgalamakgo na kinatalaninkan